Umbuan susun caranya kebubuin tu mog. Na bertambah tu keluarga suster na sumai minim na sulasiko silong bainemu. Otoatis sayang ki tu benemu. Sitegemako to selesai ruma tangga. Dau lapaki benemu karena de mulapaki sengkei karena muharapki ju mertuana. Permasalahan masalahmu to jo dau karattai pa ke ibinemu di sayang sayang tu beneta. Kedua lau makada kadagaretta makada kada kasar pasti tersinggung ki tu eneta parakaisifatta timatoatta singkonomiki teo minta sepakat dan kemudia duluka tu malebuan atau ku kumenjala lau wang male ehh rumuh se <hesitation> wenena tau domale <hesitation> jaka binemu tau pakere tu benemu solana mu appa dentanggung jawabmu to <hesitation> <noise> dan <untillegible> Dengtang jomu nafkahi, dengtang jokmu <hesitation> lindungi tu anakmu, benemu. Dengtang tanggung jawab mu tu <hesitation> pasikolai anakmu karena ke benem ito budaeloi tanggungjawab tasola beneta. Tania beneta baridi deng duka anakta. Karena <hesitation> tae mana pasti buda tepa anu duka apa boleh <hesitation> biaya sekolahnya maguru kendaraana napale pake masikolah kemokuliahki pole mudah doi dipake karena pasti ma kosi, <hesitation> kandena <hesitation> kalena poeng budaliyu jadi keke bene maki akirimmi millau-millau tu <hesitation> beneta kirimmi meleto-leto kaleta pabollai tu <hesitation> pikiranta <hesitation> supaya tei ta malesenga sisitu. <hesitation>